Epɛ dɛ etow atar a odzikan, ebɛfa "iron" na a edze ahyɛ wo "socket"ne mu na asɔ. Nna afa atar no a epɛ dɛ etow no bɛhwɛ atar no tam a wɔdze yɛe dɛ ɔyɛ tor, dɛ no mu yɛ dur. Ɔyɛ ade ɔyɛ tor na no mu yɛ har a "iron" no mma ɔnndɔ bebree ebekyim akɔto bea n'ano wɔ famu. Ɔyɛ adze a ehwɛ no mu yɛ dur a ansaana ɔbɛtsen - ɔbɛtsen no ɔbɛkyɛr a ɔno so ebɛma n'ano akɔ sor. Nna ama atar na ada pon anaa adze a ɛpɛ dɛ etow w'atar no wɔ do no do, ada do yie ne beebi a mponpon. Na edze "iron" no etwutwuw do nkakrankra. Ede twuw do nyinaa na erehwɛ dɛ ɔretsen a akosi dɛ atar no ne nyinara bɛtsen. Mpɛn pii no epɛ a de kan tow n'ekyir iwie a na aba abɔtow n'enyim no, ne nsa nsa ne nyinaa hwɛ dɛ ɛbɔtow, beebi a kwan deda, n'afa na n'afa bɛbae mu edi nkan atow iwie a na aka ato do ama ada hɔ yie.